Suu ja taka kitiun kuu ja kitia ja kuu koo kuu, <hesitation> tiñu´u kuu, tsu´uma kuu, ni tintió, na´aña, ku xikui ntaka tinu´u, uju, tisu´uma yuka ni ku ja jinida.